He yindande cha'a kayo'o ndade jun cho'o ndande, ujun yankete kunuu uun ngunduté ña'a tendió jun ujun, ujun yendande'e jun añinga añindunguu ya kedende kununduu ndea.